Isi- isiku uju ndinokwa une, isiku jandungu, pandungu kwasababu jindinokwa kwasababu ulapa uvusiku, kwanza amawaso gako giva kukanisa wisaja. nauwasi gosi kusyamba, navusaka kuta juwibea ku- ku- ku- kusi- ku- ku- kukwilima <hesitation> ulaba vosiku vusaka kwaku kukanisa ukuta ilelwi iji, isiku jakubea kwisaja. Kwahiyo pajumamosi ndikwandaa isadaka, wondyandile isadaka jira pavusiku pandungu, ndisimuka, ilisako lyoni liva kwisaja, kupya ndisimuka povusiku, ndikuoka, pyandyokile, ndikibaka amafuta, pyandibake amafuta nditola imwenda gyangu kundikavikire iwi ikindokasukire kira, atakama sio mipya, lakini gya- gyakatare imini imilala gila gisuka. Pyandisukire pandu pajumamosi pandungu kira nditola ndisuala, ndibea kukusaja nisadaka jangu ndikavikire papembeni, niluta kwisaja, ndinisaje pyenikiwuka nditama navana vangu, na hakuna ukakukenda kenda maana ijakulinda kunyumba, konditama navana vangu tunateko tunateko uvugale tunateka indosa, twilya navana vangu, ndikuvavona ukuta valipanyumba undala wangu tutema pamoja, tute tutwe tukuk kutireve mwe ndungulelo tupu tuka, ila undungu jakumuzika apo tupumuzike. Kuwe kama kuli na- na- na- namambo molosa akaku akaku kusova nundala avangu au navana, jututumile isipu ijo pandungu, ukuti avana valipanyumba, navyuta kusyule, umama namwene alibahanyumba, koo tutama tukanza ukupanga imipango igyakuta mwe, kilavu pajumatatu tukandeti, au wirije tukyandeti, avana ava kilau pa vilo ntakavilo tukusyule, tukandeti kwai pa- pandungu twakututama twisova lulonu kweri.